Karazana tournevis, zah moa zany tsy de mahafantatra karazana tournevis fa misy fotsiny ah ny tournevis ah ohatran'ny fisapisaka de misy ny tournevis ah boribory de arakaraky le pôziny ilay visy ho vahana izany ah no karazan'ilay tournevis ampiasaina izany hoe mila mitovy izany ah ny pôziny le visy sy ilay tournevis ampiasaina de atsatoka eo fotsiny ilay tournevis de ahodina de mivaha ilay visy.